ما راح أستفيد أي شي إذا تحكمت في أحلام الآخرين، فأختار إني أتحكم في أحلامي وراح أختار لنفسي أحلام كويسة خصوصاً إني أنا أعاني من الكوابيس والأشياء هاذي، فطبعاً لو بيدي أختار إني ما أعاني من هذي الكوابيس وإن أحلامي كلها تكون سعيدة وجميلة، أكون طبعاً حققت أحلامي فيها وصلت للشي اللي أبيه، أكون مرتاحة في نومي وأحلم أحلام كويسة.